Oyi ma'o min zenu na, ho zenu ɲun ɛnna ovɛ a ce an, ao uɛmu zenu ɲu ma oo, mu zenu ɲu yi ua ho anh a mɛnɛ ao gu'ana, muyi mɛnɛ tomu a zenu bio, mu zenu ɲu ma yirɛma awa zenu bio, mu zenu sire ɲan a beɲu, zenu tuan mibin abun ma hɛɛ, han zan bara gua nɛ aba sɛbia zenu.